Ohatra zao miakatra be ohatra izany ny ranomasina a, dia voatototra ao ianao dia tsy maintsy miparoparoka anao mamonjy ny tegnanao. Ohatra zao misy vodina azo eo dia mitazona mafy be, mivahatra mafy be amin'igny eo anao mandrapaharitra ny ranomasina.